Ny mahalina anay kokoa zany <hesitation> raha ohatra ka hoe kolontsegna hafa karan'ny vazaha regny zao le mahandro a pomme de terre aminjao, de akeo koà raha ohatra hoe hifidy agnaran-tanana zao agnatiny amin'ny Chine a fagnandroanjareo pao amina entona regny de regny koà mahalina anay.